minä tällä laillahan minä olen haastanut haastanut ihan
Otteljaanakos se on se teidän oikea nimi
niin on
mutta Jaanaksi sanotaan
mm
ja Paakkunainen on tämä sukunimi
Paakkunainen on
ja te olette syntynyt kolmas päivä marraskuuta
marraskuuta
- kahdeksantoistasataakahdeksankymmentäkaksi
niin minä en sitä sitä vuosilukua muista muuta kuin sen iän muistan vain että - mikä se nyt sitten on ollut se vuosiluku se -
että se tulee nyt kahdeksankymmentäkaksi täyteen
niin kolmas päivä marraskuuta se on kolmas päivä ei kolmas
ja te olette Kerimäen Jouhenniemen Jouhenniemessä syntynyt
niin
se oli Haasianniemi se paikka
Hoasianniemi oikein kun sanotaan ihan nyt sitä savolaista Haasianniemi vaan eihän sitä saa - kirjoittaakaan sillä tavalla jotta Hoasianniemi se pitää olla Haasianniemi
ja tämä on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
samaa kylää
tämä on Savonlahti tämä paikka nimeltä
Savonlahti
niin Savonlahti niminen on tämä paikka tämä maanpaikka Savolahdenmäki oikein kun tämä on vähän mäellä tuolta lahdelta kun kohoaa tähän niin siinä on jo niin kuin niin mäkeä ihan tuolla
ja Jouhenniemen kylää vielä
Jouhenniemen kylää tämä on ihan varmasti
ja nyt on kahdeskymmenes päivä elokuuta yhdeksäntoistasataakuusikymmentäneljä oliko se etäällä tästä se teidän syntymäpaikka
no on nyt toista kilometriä tästä maantielle on on sievästi kilometri ja sitten tuosta lähtee maantietä myöten niin siinä on saman verran matkaa se nyt on van niin sillä seudun jotta onko vähän vajaa kaksi kilometriä sitä ihan tarkalleen niissä seutuvilla on ihan
te olette muuten elänyt ikänne täällä Kerimäellä mutta muutaman vuoden olette ollut
niin olen ollut Kerimäellä ihan
muutaman vuoden olitte palveluksessa muissa pitäjissä
niin kun se oli - niinä aikoina kun vielä Viipuri kuului Suomelle ja se oli sitten siellä mutta eipäs johdu se paikka se mieleen missä se oli se
onkos siellä Lappeenrannan suunnassa jossakin
ei ei minä en osaa nyt minä en mahda en mitään kun ei nyt johdu mieleen ihan se paikka mikä missä minä olin sen sen maanpaikan nimi
te jouduitte jo nuorena palvelukseen
enhän minä nyt niin eri nuori ollut vaan oli vain se se rahasaalis niin tiukan puoleista niin minä menin sen - tähden palvelukseen jotta sain kunnolla vaatteita päälle ja tärkeämpiin tarpeisiin rahaa kun oli koti niin tiukalla siitä rahasta
eihän teillä muuta nimeä ole kuin se Otteljaana
no eihän sitä nyt muuta enää huoli olla
taitaa olla aika harvinainen nimi
no ei täällä näitä näillä seutuvin on nyt kuulemma tuolla edempänä maailmalla kun minun minun siskoni tyttö on tuolla Oulussa niin se kävi täällä viime pyhän seutuna niin sanoi siellä nyt Jaanoja laittavat vähän päästä jotta Jaana nimiä tytöllensä
se kuuluu olevan ihan muotinimi se Jaana nykyisin
no mutta täällä
mutta se pitempi nimi taitaa olla harvinainen
no se nyt sitä nyt ei taida siihen aikaa oli minun äitini tuttava ollut Otteljaana niin hänellä ollut semmoinen että se oli sen nimeltä laittanut
oliko teidän äiti ja täältä Jouhenniemeltä
ei se ihan Jouhenniemeltä vaan nyt tästä Kerimäeltähän hän oli
entäs isä
no isä nyt oli ihan syntyisin Jouhenniemeltä ihan ihan siitä - Haasianniemen paikalta Haasianniemen paikalla ikänsä elänyt
elikö ne kuinka vanhoiksi teidän vanhemmat
no en minä minä en muista nyt sen äidin mutta se isä oli sillä taisi olla seitsemäs vuosi kahdeksattako kymmentä se nyt oli vanha se oli se se isäpappa ei suinkaan se nyt lie yhdeksättäkymmentä ollut vaan sekin taas tällä kertaa onhan se tuolla ihan tallella minulla se kuolinilmoitus mutta
vanhuuteenko se kuoli vai oliko siinä joku tauti
no - olihan sillä nyt joku joku tauti vaan vanhuuttaanhan hän nyt kuoli ei siinä mitään ollut erikoisempaa sanottavaa se nyt siitä heikkeni vain oli jonkun viikkokauden sairaana ja sitten kuoli
elikö teidän äiti miten vanhaksi
sitähän minä ei muistakaan niin sitä äidin äiti elämistä vanhahan hän oli ei se ollut nuori hänkään
tautiinko se kuoli vai
no se se tuolla vähitellen heikkeni ja ja siltä se meni sitten se muisti niin kuin nyt minulta menee ja ja muuten meni sitten niin se ymmärrys ja ja ne voimat väheni niin kovin kovin vähäksi jotta se liikkui hyvin hitaasti vain ja ei siinä ollut minkään tekijää enää sitten viime aikoina vuosikausia se oli vain niin voimistaan niin huono
onko teitä lapsia paljon
no niitä oli kaksi veljeä minulla ja neljä meitä siskoja oli ja meitä oli kuusi kaikkiaan niin ja ne on ne kaikki toiset on kuollut mutta minä nyt olen tässä vielä
siihen aikaan taisi talot olla suurempia kuin nykyään
mitkä
talot olla isompia
no niitä nyt oli isoja ja pieniä ja niitä nyt on niitä nyt on muuttunut tuolla missä me asuttiin niin se siinä kun oli niitä - veljeksiä kaksi niin ne sitten erosivat ja toinen tuli tälle paikalle toinen jäi sinne ja ne on kaikki kuollut jo ja heidän lapsiaan on kuollut
ja väkeä taisi olla enemmän taloissa
oli nythän tämä on mennyt niin hupiin jotta tässä ei ole naisiakaan kun
onko tuo Kerimäen kirkko jo vanha
kyllähän minä olen kuullut miten vanha se on mutta en minä vain en minä vain uskalla sanoa jotta se tuota oletteko te käynyt Kerimäen kirkossa
onko se tehty jo ennen kuin te aloitte muistaa
on ollut miten pitkään lie ollut ennen kuin minä rupesin muistamaan
kuuluu olevan niitä suurempia puukirkkoja mitä on Suomessa
niinhän se kuuluu olevan että tokko lie muualla maailmassa kovin noin suurta kuin tuo nyt on ei vain ei Suomessahan se nyt ainakin on suurin kirkko puukirkko
paljonkohan sinne mahtuu ihmisiä
en ole sitäkään pannut mieleen onhan sitä aina ne sattuneet haastamaan vaan liekö se tuota niin tarkalleen täytetty jotta oikein tietää jotta minkä siihen nyt just sopisi se kun on iso
onko se teidän aikaan ollut täyteen koskaan
no ainahan se nyt toisinaan näyttää niin kuin niin kuin nyt täydemmältä ja vaan eihän sitä nyt tiedä mihin sinne nyt vielä sittenkin sopisi kun se nyt jo näyttää jotta nyt se olisi niin kuin täyttä
että aina on kaikki mahtuneet istumaan
no kaikki kun siellä on parvekkeet kahdet päällekkäin niitä parvia ja semmoinen laaja ala sitten siinä maassa lattiassa niin ei siellä nyt ole tainnut tuota paljon niitä jäädä seisomaan se nyt on tainnut olla vain harvinaista jos sinne jäi aina johonkin kohta mutta ei kehdanneet tunkeilla niin nyt
teidän aikaan on jo ehtinyt olla monta - monta pappia täällä
onhan niitä ollut minä heitä en kaikkia muistakaan noin nimeltään mutta niitä nyt on kuollut tähän ihan ja toiset muuttanut elävänä toiselle paikkakunnalle ja
vieläkö muistatte kuka silloin oli pappina kun olitte rippikoulussa
kunhan minä muistuttelen kyllä se nyt se on ihan tuttu kun minulle vain se eipäs nyt taas vilahda mieleen rovasti oli mikäs se nyt oli se rovasti sukujaan voi hyvä ihme kun tuo muisti aina se - häviää välistä ja sitten johtuu mieleen ihan itsestään jotta miten tuo nyt oli
vieläkö te sitä rippikoulua muistitte millaista se millaista aikaa se oli te olitte rippikoulussa
niin minkälaista aikaa vuoteen vuodessa
niin ja miten se muuten se rippikoulu sujui
no mitenkäs ne oli - hyvät papithan ne oli ne tuota hyvästihän he opetti ja pitivät rippikoulun
oliko siellä paljon lapsia silloin rippikoulussa
no olihan niitä vaan en se on kummallista että minä minulta kun sellaiset asiat niin kun ne on nyt niin unohtunut% supiini että minä en niin täsmälleen niitä
vieläkö siihen aikaan joutui kukaan käymään rippikoulua pidempään aikaan kuin yhden vuoden
no käyttihän ne niillä kun oli oikein huonoja oppilaita jotta ei he he niitä uskaltaneet heitä ne vielä ottivat uuden kerran ne koulittavakseen
käyttikö ne muuta kuin kaksi kertaa
no kuuluihan ne käyttäneen eräillä useammankin koulun kuin kaksi kertaa mutta mutta eihän ne nyt moneksi niitä mutta kyllä ne joskus niin kuului käyttäneen niillä jotta ne sai käydä jullata sitä rippikoulua niin useampana vuotena
vieläkö sitä ennen vanhaan muita kouluja olikaan kuin se rippikoulu
no silloin nyt kun minä vielä olin semmoisena niin pidettiin tuota kiertokoulua sanottiin kiertokouluksi kylissä kierteli se se opettaja joka piti koulua jonkun viikon talossaan piti ja muutti toiseen taloon aina siinä yhdessä kylässä tai jos sai pitää yhdessä talossa koko ajan niin ei tarvinnut muuttaa vaan jos - tykkäsivät jotta mennä jo toiseen kohta niin
mitäs siellä kiertokoulussa opetettiin
no siellä opetettiin siellä pantiin läksyä historiasta ja katkismuksesta ja ja sitten nyt vähän semmoista semmoista muutakin opettihan ne nyt siellä uskontoahan ne sielläkin opetti enimmäkseen niinä aikoina nythän se on tainnut hävetä hävitä kouluista pois tokko sitä paljon on kuulunut missään
sitä pidettiin ja taloissa
niin
oliko se vuoron perään vai kuinka se oli
niin jotta niissä taloissa no ne nyt tuota ottivat enimmäkseen vuoron perään mutta ei se ollut niin pakollista jotta kenen sitä piti ottaa ja jos kuka ei tahtonut niin ei ottanut ensinkään mutta ne ottivat kuitenkin ja ja vuorotellenhan ne tykkäsi nyt paremmin ottaa sen jotta olla niissä taloissa se se koulu ja
kukas siellä oli opettajana onkos se jäänyt mieleen tai mistä ne opettajat saatiin tavallaan
kukas se nyt ne nyt oli - enimmäkseen täältä ei niitä nyt hyvin - etäältä ollut enimmäkseen täältä vain näistä seutuvin ne opettajat eihän tästä mitä tule kun minä en muista niin eihän siitä tule mitään selvää koko tästä hommasta
jos haastetaan vaikkapa se vanhanaikainen heinänteko seitsemänkymmentä vuotta takaperin
no sen nyt sen nyt muistaa oikeilla ihan sen jotta ne oli vain semmoiset viikatteet ja ja niillä sitä niitettiin viuhkottiin kahda päin niin jotta ja eikä ollut tavallaan noita kylvöheinäpeltoja ne oli enimmäkseen sellaisia maaniittyjä raivailtu vain metsät niistä ja silitelty vähän niitä niittyjä sellaisia oli enimmäkseen meilläkin niityt tuolla ja ja niistä piti nytkin sillä viikatteella sitten kasvoipa hän nyt milloin vähän paremmin ja huonommin ja niistä sitä nilvettiin sitä heinää ja karheella kuivattiin ei niitä pantu seipäisiin ja sitten kun rupesi saivat tulemaan niin niitä piti laittaa sellaisille läjille ruoille jotta ne ei kastunut läpi ja sitten hajottaa kun oli hyvä poutapäivä kuivamaan
kuinkas saatiin heinät pois märiltä paikoilta
no - ne nyt niitä sanottiin sapilaiksi kaksi oli sellaista pitkää riukua ja ne niihin ne pani lähekkäin toisiaan ja niiden päälle mättivät sitten niitä heiniä ja ja sitten kantoivat eihän niitä nyt hyvin etäältä märältä paikalta niin käynyt kantamaan eikä minä nyt en tässä meidän seutuvilla mistä meidän tekivät niin siinä nyt ei ollutkaan niin muuta kuin tuolta luhtaa kun tekivät jokivarrelta niin sieltä ne miten he heitä urkki siihen maalle sitten niitä kun niittivät veneet veneestä jaloin vetelivät sitten siihen maalle valumaan veden pois ja kuivailivat siinä
entä sitten kun ne oli kuivat ne heinät mihin ne pantiin
no latoihin kun ne kuivui jotta ne ei enää pilaantunut eikä homehtunut ei märänneet kuumenneet niin
entä jos ei latoihin mahtunut
no sellaiset niitä sanottiin pielekseksi sitten niitä ne latoi sitten semmoiset korkit ja pitkät miten minä osaisin selittää sen että ymmärtäisi kuka ei ole nähnyt niin ne siihen sitten mättivät niitä heiniä ja ja siellä vielä oli sen pieleksen päällä joku joka niitä levitteli sitten ja asetteli jotta se tuli semmoinen mallikas oikein ja ja sitten tuota kun se tuli tavas korkea se oli vähän kapeampi sieltä yläpuolelta ja siitä keskeltä vähän leveämpi ja ja siitä - siihen pantiin oljista katto sitten sen pieleksen päälle ruisoljista ja sen päälle semmoiset riu'ut niiden olkien päälle ja ja noista koivunvihdaksista niin niistä laittoivat sitten ne ne tuota kahden päin niihin riukuihin semmoiset vehkeet jotta ne ei ne riu'ut pudonnut pois ne kesti siellä pieleksen päällä kun ne riu'ut kahden puolen vähän valui sinne alemmaksi niin mutta siinä piti olla sitten ne kiinnipitäjät jotta ne kesti ne riu'ut yhdessä matkassa ja semmoinen oli se pieles ja se oli - ruisoljilla katettu jos ei ollut niitä latoja niin - sen verta jotta ne olisi sopinut
siitä sitten talvella haettiin
siitä talvella sitten hakivat
mitäs viljaa ennen vanhaa viljeltiin
no sitähän sitä ruista oli ja kauraa ja ohraa jonkun verran mutta tuota vehnää niin sitä ei tainnut olla ensinkään silloin minun nuorena ollessani kun minä nyt en en yhtään muista jotta olisi ollut vehnää jotta ne sitten rupesi tuota vehnää viljelemään saa ihan tavallisia vehnäjauhoja kun vain hyvällä hyvässä myllyssä käyttää omista vehnistä
mihin aikaan se ruis kylvettiin
sitä minä en niin täsmälleen muista sitä rukiin kylvämistä kylväähän ne sitä nytkin eikä nytkään vielä ole kylvetty tänä aikana en minä olen niin pitänyt mielessäni tuota rukiin kylvämistä mihin aikaan ne nyt silloinkin kylvi vaan eikös ne lie ollut ne samat ajat tiesihän he nyt milloin se nyt on kylvettävä ja jotta se kerkiää orastaa silloin syksyllä
entä muuta viljaa milloin sitä kylvettiin
keväästähän ne nyt kylvi niin kuin kaurat ja ohrat ja kevätkesällä mutta eihän sitä keskikesäksi ne ei olisi kerinnyt kasvamaan mutta kun se nyt tavallisesti lähti lumikin ja ja jonkun verran maa kuivahti ja lämpisi sen lumen jäljiltä niin sittenhän ne nyt kylvi tokkos sillä lie ollut niin niin päivän määrää vaan miten nyt sattui kesä tulemaan toisinaan tulee aikaisempaankin ja toisinaan menee vähän myöhemmäksi jotta ei saa niin kylvää
silloin ei vielä ollut koneita millä olisi ruista leikattukaan niin
eihän niistä toki kuullutkaan mitään jotta semmoisia maailmaan tuleekaan ei mitään kun sirpillä vain nilvii leikata ja sitaistaan lyhteille ja sitten laitettiin pystyyn niitä sitten kymmenen lyhdettä tuli siihen aina siihen yhteen ja sitten - yhdestä lyhteestä laitettiin siihen hattu päähän kun ne laitettiin pystyyn hyvästi latvat ja tyvet maata vasten ja latvat mytisteltiin ja sitten siihen siihen väännettiin se siitä yhdestä lyhteestä katkottiin noin jotta sen sai siihen taittumaan siihen päälle ja se oli hattuna siinä
entäs sitten kun ne oli kuivat
sitten kun oli kuivat niin sitten vedättivät olihan niillä - jotkin nyt semmoiset katokset joihin vedättivät ja suojat ja ja sitten talvella puitiin riutoilla riihessä riihessä oli niin vielähän tuo tuossa riihi töröttää meillä tuossa vaikka ei sitä ole tarvinnut tuossa missä on tuo huono huono katto ja tuo siinähän - siinähän on riihikin ja siellä on parret ihan semmoiset tuolla ylhäällä ja niiden päälle - ladottiin lyhteet pystyyn ja kuivattiin ne lämmitti uunin ja sitten ne kun oli kuivat niin sitten ei kun puimaan niitä riutoilla ettekös te ole kuullut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
en ole ollut edes puimassa
- semmoista jotakinhan mitä niille tehtiin
mikäs rakennus tuossa siinä vieressä on semmoinen siinä sivussa
niin ihan tuossa riihen seinää vasten vai miten no siinä nyt on vain niitä vai tuotako te haastatte missä on tuo auto
ei kun se siinä riihen vieressä ihan
niin no siihen nyt kaikkea öyhkyä sitten sitä ruumenta ja ja mitä nyt pantiin aina niitä aineksia ja nyt kun - niitä ei ole semmoisia aina niin mitä heillä lie laudan romua ja kaikkia noissa noissa
ai ennen pantiin ruumenet siihen
niin pitihän se olla ruumenille jotta johon työnnettiin kun sitten seuraavan kerran kun joka viikko kun puitiin ahdoksia kun oli ruista sen verran niin niin tuota pitihän ne ruumenet saada sieltä pois eihän niitä sinne jätetty riiheen nehän olisi tuprunnut siellä uutta ahdosta laittaessa ja uutta puidessa ja ne eihän ne passannut niin niille piti olla niillekin se suoja johon työntää kaikki ja siellä oli silppukone sitten oli ennen vanhaan niin jo jo kun minä muistamaan rupean niin oli kone jolla hakattiin silppua niistä oljista mutta mutta ihan vanhaan aikaan vaan minä en nähnyt sitä kun ne oli minkälainen hän lie ollut se jalalla poljettava viikate jolla oli hakanneet silppua vaan minä en sitä muista nähneeni enkä mutta minä kuulin ainakin haastettavan mutta meillä oli sitten jo se tavallinen semmoinen silppukone jota kun pyöritti kammesta niin sieltä tuli silppua sitten niin
ne rukiit ahdettiin sinne parsien päälle
niin pystyyn tyvet pantiin siihen niitä parsia vasten ja ihan se yläkerros niin se oli niitä parsia ja sinne ahdettiin lyhdettä ihan toinen toisensa kiinni niin kuin saatiin vain sopimaan ja sitten pudottivat kun mentiin puimaan niin pudottivat laidasta ja ladottiin siihen lattialle sitten minkä niitä sopi siihen laverit ja siihen pänttäämään sitten riutalla oikein oikein tanakkaa ja jyvät lähti pois tähkistä
oliko se riutta tehty puusta
puusta
yhdestä puusta
pitihän siinä olla se teräpuoli ja se oli siinä terän tyngässä siinä oli reikä ja ja varressa oli reikä ja ja siihen ajoivat sitten semmoinen - semmoisen tapin jotta se se vain pyöri siinä se terä noin jotta hujautti noin tuohon niin huiskautti takaisin niin se pyöri siinä se terä siinä varressa älkäähän te mene niitä pyöriä nykimään
kuinkas se riihi lämmitettiin
no siinä oli sisään - lämpiävä vain ei se ulos vetänyt savua mutta sisään tuli se savu ja ja sen varanhan ne nyt piti jotta se ei tuprunnut sinne eikä polttanut riihtä miten he lie saanut hänen säilyttäneet mutta siellä oli ihan ilmituli siellä riihenuunissa ja ne nyt vähemmänhän ne taisi pitää sitä nyt sitten auki jotta siinä oli jokin pelti jotta jotta jotta ei riihi palanut jos sitten olisi kovin tupruttanut niin ne olisi kipunat mennyt sinne ylös ja riihi olisi palanut mutta ne osasi sen lämmittää jotta savua siellä kyllä oli ja ja ne kuivui siellä sitten eikä se aina tarvinnut lämmitä se kun - tuli se uuni lämpimäksi niin sai sitten lopettaa sen lämmittämisen ja ja ne kuivuivat ja lämmitti sitten uudestaan taas ennen kuin kerkisi jäähtyä kylmäksi se oli semmoista hommaa nyt jos panisi sellaisiin töihin nykyajan ihmiset niin eihän ne minkä he tekisi ennen kuin rupeaisi semmoisiin hommiin
lyötiinkö rukiita seinään täällä päin
no kuuluihan ne niitä vaan ei se nyt ollut niin yleistä eikä eikä niitä jaksanut sillä tavalla vaan ne taisi jotta niistä sitten sai parempia jyviä jotta ne ei kaikki nekään pienet ja huonot jyvät kun seinään löivät niin ne ottiko he nyt heitä niin kuin siemeneksi niitä sitten en minä nyt sitä muista mutta kyllä minä sen muistan jotta kyllä ne oli ne niitä lyönyt seinään vaan en minä muista liekö meillä tehty sitä karistelivat vain jyviä pois
entäs sitten kun oli hakattu niillä vartoilla
sitten puisteltiin ne oljet rämpsytettiin otettiin syliin ja lyötiin niin niitä jotta niistä karisi jyvät pois ja ja se hieno hieno pöly ja ruumen karisi pois ja sitten otettiin ne oljet ja ne panivat kuvolle sitoivat pitkillä pitkistä oljista tekivät siteet ja ja sitoivat sitten ne oljet ja niitä olkikupoja sitten vain työnnettiin ulos ja sitten korjasivat ne siitä kun oli kaikki muu saanut valmiiksi ja selväksi niin sitten ulkoon korjasivat ne johonkin taas katoksen alle pitihän se olla johon ne aina laittoi ei niitä ulos jätetty sateisiin ja märkänemään
ja olkia ennen tarvittiin
no ennen oli vähemmän puoleisesti sitä heinää niin piti lehmille sitten hakata silpuksi ja panna kun niistä nyt jäi sitten jota - ruumeneksi sanottiin niin sitä hienompaa öyhkyä niin sitä pantiin niihin silppuihin sekaan ja sitten sitten kastelivat ne ja siihen sitten jauhoja ja siitä tuli lehmille apetta sitten ja hevosille semmoisista ja ne söi sitä sitten sitä oli semmoista puuhaa
kuinka ne jyvät puhdistettiin
ne tuuletti tuonne ulos laittoivat niin no siellä riihessä johon ne ensin niitä puhdisteli sillä tavalla jotta kun lakaistiin nyt ne kaikki öyhkyt siitä jyvien päältä mitä siellä nyt oli sitä joka lähti varpaluudat tehtiin hyvät ja niillä lakaistiin ne rikat ja rupelot siitä jyvien päältä pois jyvät oli raskaampia ja hienompia ne jäi sinne siltaa vasten ja sitten sitten tuota kun oli otettu mikä lähti nyt sitä rupeloa sieltä ja joutavaa pölyä niin se kun oli otettu pois sitten lakaistiin ne jyvät läjään riihen nurkkaan varpaluudat oli aina täytyi olla niillä lakaistiin läjään ja sitten sitten te ette voi ymmärtää kun minä en osaa näyttää enkä haastaa sitten miehet viskasi ne jyvät vielä ne otti otti tuota istuivat siellä jyväläjän ääressä kun se oli jossakin nurkassa ja ottivat kourallisen ja heittivät menemään ja sitä tekivät niin paljon kun kunnes oli se jyväläjä viskattu ja niistä sillä välillä sitten karisi sitä pölyä se pöly jäi niistä sitten
jos käytte taas ihan siihen lähelle niin se ei kuuluu hyvin
en minä kehtaa enää niin paljon
ai viskaamalla
minun pitää lopettaa sillä tavalla käsillä viskasivat
ja tuulen kanssa on
ja sitten sitten vielä piti tuulettaa ulkona laittoivat isot laterit ne oli vartonaiset elohurstiksi sanottiin niitä ne laittoivat tuonne maahan levälleen ja siihen sitten kun tuuli niin sitten kaatoivat niillä oli tuohivakkoja ne ottivat siihen sitten ja pitivät ylhäältä miehet kaatoi sitten siihen hurstille siihen aluselle ja sitten tuulinen vei niistä nyt sen pölyn pölyn kaiken tarkimpaan kun hyvällä tuulella tuulettivat niin niissä oli niin monenlaiset pelit jotta
ei täällä päin ole pohdinta käytetty
no olihan ne nekin vaan ei meillä meillä nyt ollut meidän käytössä ei meillä just ollut sitä semmoista en minä muista häntä olleen vaan kyllä minä kuulin sen pohtimen ja
entäs sitten se jauhattaminen
no jauhattaminen olihan niitä myllyjä käyttihän ne myllyssä mutta oli oli meillä ihan käsikivi saunan nurkassa jotta sitä sai kiertää ja silläkin sai jauhoja tehdä käsillä vain kiertää sitä kiveä pyörittää siinä oli semmoinen semmoinen laite jotta siitä kun pyöritti niin se kivi - pyöri ja sieltä tuli sitten siihen siihen lautasille kun se oli semmoisen sellaisen lautasien päällä siinä tarkka se alunen ympäristö niin siihen tuli sitten jauhoa vaan eihän sitä nyt sitä ei jaksanut tehdä sitä hommaa jos nyt milloin ihan kun ei myllyssä ollut käytetty ja mikä lie ollut niin jotta aina sitä joskus tehtiin sillä tavalla mutta se oli ihan se jauhekivi käsikiveksi sanottiin kun käsillä kierrettiin sitä
täällä ei ole ollut tuulimyllyjä
oli tuulimyllyjäkin vaan johan ne on hävinnyt nekin käyttihän ne meidänkin joskus aina niissä tuulimyllyissä oli niitä tuulimyllyjä
oliko tässä missään lähellä
no meiltä nyt oli pari kilometriä sinne tuulimyllylle sinne Ylä-Kuonan kylään kun silloin kun asuttiin tuolla maantiepuolessa
sillä on mukava nimi sillä kylällä mistähän se on tullut semmoinen nimi Ylä-Kuona
ei mistäs niitä tietää niitä on kaikilla kylillä ne nimet ja maan paikoilla ja eikä sitä ymmärrä yhtään jotta mistä se on johtunut
oliko vesimyllyä
mitenkäs se nyt oli se - vesimylly en minä häntä muista oliko tässä tässä tuota lähiseutuvilla en olenhan minä sen kuullut vaan en minä muista että sitä olisi ollut tässä nyt ihan lähellä
te olette ollut kaskia tekemässä kanssa
kaskia mitä
niin kaskia
niin semmoista jota poltetaan kaskeksi sanottiin semmoista se oli kaski kun hakkasivat puita pitkälleen tuonne ja niitä oli ihan lämänään ja sitten kun ne kuivuivat ne sai olla siinä vuosikauden ja ne kun oli kuivat ja niin sitten sitten karsivat niistä niitä oksia ja ja paksumpia ottivat ja sitten sitten tuota tehtiin tehtiin se rovio ja siihen tuli ja sitä se oli kasken polttamista tai viertämistä sitten kangilla pyöräyteltiin sitten niitä niitä puita siinä jotta se kun oli mistä kohden jo palanut niin muutettiin ne kangella vierrätettiin toiseen kohtaan sillä tavalla tehtiin paloja se oli palo sitten ja se oli viertämistä se se jos te nyt sitä tarkoittanette
siinä ei kaikki paikat palanut
no - kyllä ne meni tuota mustaksi ja kun siihen täytyi mättää sitä puuta jotta ne ne paloi ne puut ja ja niitä kun pyöriteltiin vierrettiin eteenpäin niin se vain mustui aina jotta jäi jälki mustaksi kyllä kyllä sitä on nyt nähnyt nyt kun tosiaan jos kuka ei ole nähnyt niin ei se ymmärrä ensinkään jotta semmoista nyt on tehty ja ja jotta se on jotakin avittanut ja sen kuitenkin kyntivät sitten ja ja kylvivät siihen ja se kun oli vain minkä sorttista hyvää maata niin sehän kasvoi kauran ja ja viljan tuota niin mutta tiesihän sen että olihan siinä nyt nilvimistä kyntäessä olihan siellä puun juuret eihän ne ollut hävinnyt sieltä eikä palanut kunhan he tokerteli
eikös siinä pelätty sitä että tuli menee sinne syyttömään metsään
no eihän nuo tuota pelännyt eikä tuota en minä muista yhtään jotta se olisi mennyt siitä mihin - viattomaan tosiaan paikkaan tottahan ne nyt jollakin tavalla sen piti varalla
tehtiinkö siihen ympärille mitään semmoista että se ei olisi päässyt
ei mitään eihän ne ne mitään tehnyt siihen ympärille kyllä se tottahan ne nyt vain osasi sen järjestää jotta en minä muista en yhtään jotta milloinkaan olisi syttynyt niitä metsäpaloja niistäkään tulista nyt kuuluu kun tupakkaa polttavat niin sillä saavat metsän palamaan
se oli kuumaa hommaa se polttaminen
no olihan se eipähän se mukavaa hommaa ollut tiesihän sen no nokeutuuhan siinä ja siinä piti olla semmoiset mm
millaiset vaatteet siellä oli päällä
vaatteetko no eihän ne nyt ollut ne oli vain noita huonompia vaatteita mitä nyt kenelläkin oli niin niitähän ne eihän ne hyviään pannut sinne sattuihan se nokeutumaan aina ja
millainen peli se oli millä se kynnettiin
en minä häntä muista eikös se lie ollut tavallinen tavallinen aura millä ne kyntivät en muista yhtään että oliko siinä mitä - erikoisempaa vehjettä
vieläkö sitä muuten hienonnettiin sitten
no en nyt en nyt muista niin tarkalleen tottahan ne lie repinyt sitä jollakin vielä jotta ennen kuin siihen nyt osasi osasi kylvää jyviä tai sittenkin vielä kun jyvät oli kylvetty niin kyllä ne nyt sitä harasi jollakin olihan niillä nyt ainakin ne semmoiset piikkiharat jos heillä lie ollut rautaharojakin en minä muista sitä
olikos se puuhara sitten puusta se vanhanaikainen hara
no puuharojahan niitä oli ihan puusta tehtyjä ei kun vain ottivat noita oksikkaita oksikkaista noista näreistä ja niistä miten he lie halkonut jotta ne sai ne oksat jäämään ja sitten niitä latoivat vierekkäin ja niistä tekivät sitten sen haran niissä oli - kovat ne piikit sitten
mitäs muuta siihen kylvettiin kuin ruista
kylvihän ne kauraa ja keväällä kauraa kylvettiin
montako vuotta sitä viljeltiin sitä paloa
en minä muista ne viljeli nyt sitä - kunnes se herkesi kasvamasta pitivät se kun herkesi kasvamasta niin sitten heittivät sen siihen ja sai jäädä vaikka heinän kasvuun ja tulla ahoksi tai sitten järjestivät niistä peltoja ihan jotta muokkasivat jotta tuli sitten sen semmoinen tavallinen pelto ihan tekihän ne niinkin en minä niin täsmälleen niitä kun en muista
silloin ei vielä ollut koneita juuri siihen aikaan
no ei mitään koneita se oli kerta kaikkiaan jotta piti tehdä työt ilman koneita kun ei ollut ompelukonettakaan niin niin käsillä kun oli minä muistan sen ihan kun oli semmoinen tavallinen räätäli olevinaan kävi taloissa ja se ompeli käsillä ennen kuin sitten ilmestyy koneita jotta jotta niillä oli sitten niillä niin ennenkin kun niitä taloissa kävi niitä räätäleitä ja - miesräätäleitä ja ompelijoita niin sitten ilmestyi jo niitä koneita jotta ne koneella ompeli mutta ne ihan ompeli käsilläkin ja naiset kun kun tuota sitä pellavasta viljeltiin ja siivottiin ja ja kudottiin sitten paitakangasta palttinaa ihan niin käsillä ommeltiin ja miehille ommeltiin housujakin käsillä se oli se se oli se nyplääminen jotta sitä sai valvoa pitkät illat ja pitkät aamupuhteet jotta sai jotakin päällensä kun se oli käsillä kaikki nakerrettava ja niitä niitä pyykitä sitten koville ensin ennen kuin niitä nyt sai niin pehmenemään jotta voi pitää päällänsä niin niitä pidettiin niitä kankaita tuolla nurmessa kun kesä kesä tuli kun keväällä kudottiin niin sitten kun nurmi kohosi ja sateli ja aurinko paistoi no niin sitten ne valkeni siellä ja ja pehmeni jotta niitä sieti pitää päällään mutta niitä piti ensin siivota niin hirveästi jotta lähti ne ne päistäreet ne pistelikkäät aineet lähti pois niistä niistä pellavista jotta sai puhtaan rihman ja sitä kehrättiin sitten vedettiin niin jotta siinä vokit lauloi
vieläkö teillä on mielessä tuo pellavan kasvattaminen
no eihän siinä mitä ollut kun ne ne tuota kylvivät sen pellavan niin se kasvoi niin kuin muukin vilja ja kun kun se oli sitten siinä kunnossa jotta nyhtää niin se nyhdettiin vain sitten
käsin nyhdettiin
niin eipähän sitä nyt millä ei ne niitä leikattu sirpillä eikä viikatteella nehän nyhdettiin käsillä
entäs sitten kun oli nyhdetty
sitten otettiin niistä kun niihin tuli ne sanottiin sylkyksi niitä päähän ne nappulat ja niissä oli siemeniä niin se oli sitten semmoinen semmoinen lauta jossa oli ne piikit sahattu ja teroitettu niin siinä rassattiin sitten niitä sylkkyjä joista jotka kuivattiin sitten ja niistä sai siemeniä pellavansiemeniä ja sitten ne jouti jouti viedä järveen kun niistä oli saatu ne siemenaineet sitoa sitten semmoisille vihkoille ja kun oli niitä ruisolkia pitkiä niistä otettiin siteet ja sidottiin ja sitten järveen ne likoon ne piti liottaa järvessä ne pellavat niistä ei tullut muuten hyvää sitten niistä erosi se nyt minä olin niin kuin erehdyksissä en muistanut jotta se - vasiten pantiin seisomaan tuo kello jokohan nyt on aika miten paljon
se on vähän yli puoli kolme
pitäisi minun tässä johonkin hommaan ruveta
jos pikkuisen aikaa vielä puhutaan niin tuo nauha loppuu ihan kohta
enhän minä en ymmärrä nyt että miten se tuo tapahtuu
minkä tähden ne sinne likoon vietiin
no niistä kun ei muuten saanut sitä sitä ainetta mitä mikä se vaatteeksi rupesi kelpaamaan niin se ei muuten lähtenyt irti ne piti liottaa siellä järvessä ja sitten sitten hajottaa tuonne nurmelle levittää kuivamaan vielä ja ne oli siellä nurmessa sateessa ja päiväpaisteessa ja sitten kun ne sitten niistä erosi se se se se aine pois mikä ei kuulunut siihen rihmaan eikä siihen vaatteeseen semmoista - pistelikästä karkeata oli se oli sitten se pinta
tehtiinkö niistä mitään lääkettä niistä siemenistä
eihän niistä siemenistä mitä tehty kun ne tuota pidettiin vain että kylvettiin jotta saatiin vastakertana sitä pellavasta kasvamaan ne oli siemenet sitä varten vain
minä panen tuon oven kiinni niin ei tuolta kuulu ääniä täältä keittiöstä puitiinko ne siemenet oikein
ne tuota ei niitä tarvinnut puida ne ne tuota hienoni niistä lähti kun ne ne riivittiin siinä ja sitten kun oikein kuivattiin niin ne nyt sitten oikealla särkeili ne ne - ne sylkyt jotta ne lähti ne siemenet niistä pois kunhan heitä jollakin jauhoi jotta ne vain hienoni niin niistä erosi sitten ne siemenet pois sieltä niiden nappuloiden sisästä niiden sylkkyjen en muista miten ne nyt oikein oikein laitettiin jotta ne nyt erosi ne vaan sitten oli ihan sitä puhdasta siementä sitten kun ne ihan puhdistettiin
kauanko niitä - pidettiin siellä järvessä niitä pellavia
no se nyt taisi olla jotta ne ne tutki minkä verran ne sieti olla oliko ne nyt tuossa kolme viikkoa vai jotta ennen kuin ne nyt oli oli siinä kunnossa niin kuin niiden piti tulla minä vain muistelen jotta se oli siinä kolmen viikon seutuun kun ne piti järvessä niitä
mihin ne sieltä järvestä pantiin
vedättivät kotiin ja sittenhän ne hajotettiin tuonne nurmelle
minkä tähden ne vielä nurmeen pantiin
no totta se vaati sen jotta olla niiden nurmessa ja siellä siellä sitten ne kuivuivat ja ja vettä satoi niiden päälle ja ne puhdistui siellä ja aurinko paahtoi niitä ja ja sillä tavalla ne kuivui sitten ja ja semmoiseksi jotta niiden niistä se kuitu erosi sitten kun minä minä nyt sen muistan jotta kun se piti saada niistä se luu pois ja se kuitu erosi sitten niiden erikseen niistä kun niiden kanssa noinikään vehdattiin jotta liotettiin ja kuivattiin ja sitten vielähän ne piti kuivata ennen kuin niistä nyt sai loukuttamalla niin kuivata riihessä tai saunassa
ai sitten ruvettiin loukuttamaan
kun ne oli tarpeeksi jo kyllä sen tunsi sitten milloin ne on nyt tarpeeksi jo hautunut ja kuivanut ja hieraistiin kädessä niin sitten niihin jäi se kuitu ja ja se luu erosi pois niin ja niissä oli niin vahvat kuidut kun ne oli milloin hyviä pellavia jotta ne sieti rassata vaikka millä jotta ei muuta kuin se joutava lähti niistä pois ja ne kuidut jäi kauniisti ne oli niin valkeita toisinaan ne - tuolla nurmessa niin ne valkeni niin valkeita toisinaan ja hienoa ne kuidut niin jotta niistä sai ihan hyvän rihman ja minä jos näyttäisin minkälaisia on vielä niitä vanhan kansa aikuisia pellavasta tehtyjä kankaita
jos katsotaan sitten kun tuo nauha kohta tuosta loppuu niin
no minun pitää ruveta muihin hommiin en minä heitä kehtaa ottaa
mitäs sitten kun oli loukutettu
no sittenhän niitä piti hangata vielä sanottiin lipsuksi niin sillä lipsulla ja ja harjata sitten jotta on meillä vielä niitä sen aikuisia harjoja viimeksi harjattiin jotta lähti ne rohtimet pois jotta jotta niistä sai sitten sen hyvän hyvä kuitu lähti sitten kaikki oli se rohdin otettu pois ja ne huonommat aineet vaikka niistäkin tehtiin rihmaa mutta niiden piti ne piti sillä lailla hoitaa jotta sai nekin oikein hyvän kauniin rihman niistä
ai vielä oli harjakin sitten
harja oli ja sillä harjallahan ne harjattiin viimeksi ja sitten sitten niissä ei ollut enää muuta kuin muuta kuin kehräämään sitten niitä niitä rohtimia jotka tarttui harjaan ja mikä oli kuitua joka oli vahvaa eihän se tarttunutkaan harjaa se jäi kun se kuitu pitkäksi niin ja ja nekin ne ne sitten vatvottiin kuontaloille ja sitten kehrättiin ne kuidut niin kuin nekin rohtimet mutta niistä rohtimista niin niistä sai huonomman rihman semmoisen se ei ollut niin siistiä kaunista niin kuin oli kuiduista mutta vaatetta niistä sai ja ne kun oikein pyykitsi ja muokkasi niin se se meni ihan täydestä niistä tehtiin miehille housuja ja niistä tehtiin lakanoita ja niitä kun pyykittiin ja valkaistui niin niin niin ne oli ihan niitä ihan ilkeäisi pitää vuoteessa eihän ne nyt ollut semmoisia niin kuin nykyajan hienoudet vaan vaan minä tykkään vielä nytkin niistä pellavalakanoista ja tykkää niistä kuinka moni kenellä vielä sattuu olemaan vaan eihän niitä monessa kohti olekaan enää
te olette nuoresta lähtien joutunut kehräämään
kyllä eikä minä nyt enää ole kehrännyt pitkiin aikoihin eikä tarvitse kehrätä mitään vaan ennen
vieläkö vokki on tallessa
nuo penskat särki yhden vokin en minä nyt muista onkohan joku joku vokki vielä tuolla vintissä mutta kun nyt niillä ei ole kehrätty enää niin niin ei kukaan pitänyt niin tärkeällä jotta ne sai sitten särkeä ne runuaahan ne vaikka mitä ja tutkii vaikka minkä ja särkevät kun eivät ymmärrä jotta vaikka tarpeellisen kappaleenkin
oliko ne oikein vanhanaikaiset vokit toisenlaisia kuin nämä uudemmat
no en minä nyt heitä muista toisenlaisia - samaa malliahan ne nyt oli ihan minkä minä - rupesin vokkia näkemään ja muistamaan niin tuota onhan ne nyt vähän aina vähän olivat niin kuin maalattu paremmin sitten jo ja jotakin koristetta ja nappuloita laittelivat sinne pyöränkin sisäpuolelle
oliko se pyörä samanlainen näissä uudemmissa kun niissä vanhoissa
no samanlainenhan se täytyi olla vaan vähän oli niillä nyt eroaa niillä muuten niillä - vokkivehkeillä
oletteko oikein semmoista vokkia nähnyt missä olisi ollut semmoinen pikkuinen se pyörä
en en minä häntä muista - sellaista pikkupyörää nähneeni
tai sitten että olisi ollut leveä tämä kehä
en en minä muista semmoista niitä on voinut olla jotta minä enhän minä kaiken maailman vokkeja enkä pyöriä ole nähnyt kuin minkä näillä seutuvin oli
ja villaa teillä oli kanssa
no villoja oli kun oli lampaita pidettiin ja - ei sitä nyt vielä monta vuotta ole kun meillä ei ole lammasta ollut on vielä nytkin niitä villoja mitä niistä lampaista vaan ei ole tullut tehtyä heistä mitään eikä vietyä tuonnekaan ostaahan ne kauppaan villoja niin kun ei enää kehdata eihän tässä kun ei ole paljon naisista eikä niin hyviähän ne olisi sukkina ne - lampaanvillalangasta tehty
vieläkö näissä muissa taloissa on lampaita
no ei niitä monessa paikassa kuulu olevan enää liekö heitä missä vielä en - en tiedä kun en minä ole kuullut jotta missä talossa nyt olisi lampaita
mikähän siinä on että niitä ei pidetä enää
no kun nyt on niin saatavana tuota kaikenlaista tuolta kaupoista jotta ne ei kehtaa ruveta niitä enää kehräämään eikä neulomaankaan ehkä ei sitä niin hävinnyt naiset täältä taloista ne menee kaupunkeihin ja mihin he menevät ja kun meilläkään ei ole kuin tuo yksi ainoa kykenevähän se nyt on ollut te ette ole nähnytkään sitä eihän se ollut tässä kun te tulitte ja sitten toinen on tuo hänen miehensä sisko sen joka nyt on tässä niin kuin emäntä olevinaan niin hänen miehensä sisko on sitten niin se on kanssa tuolla jossakin hommassa se on niin kuin assistenttina karjakon karjan puolella tuolla Pihlainniemellä se on tätä Kerimäkeä Kerimäen Pihlainniemellä niin se nyt aina kun kiertää se on semmoinen kiertäjä se käy joka talossa ja elannossa missä on vielä lehmiä ja se tutkii niiden maidot ja ja mitä hän en minä tiedä oikein mitä häneen kuulunee oikein ja sitten kun se saa joka paikassa käyneen niin sitten se täällä minkä joutaa niin sitten on täällä aina se tyttö niin meillä ei ole vakituista olijaa tässä kuin minä vanha höperö
te olette vielä hyvässä kunnossa kun teette talontöitä kovasti
en minä nyt niin kovastikaan tiedä mutta ei nyt ole jäänyt ihan jotta ei olisi syömistä saanut kun ei ole milloin nuo kumpainenkaan noista vaan tekeehän ne nyt ruokaa vaan se nyt noita vaapukoita on etsinyt tuo tuo Kaarina tuo Hannun vaimo nyt ei sattunut se on se hänen miehensä se niin se on käyvät aina tuolla järvellä ja rannalla nytkin niitä meni noita naapurin poikia ja monta heitä lie mennyt yhteen matkaan niin ne kalastelee ja mitä he hänessä puuhannee aina huvikseen ihan niin kun käyvät tuolla järvellä ongittelevat ja ja mitä he puuhannee hänessä niitä kolmehan niitä nytkin taisi mennä yhtä matkaa meiltä se yksi ja ja niitä - kaksi noita naapurin miehiä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
onko ne metsämiehiä
metsämiehiä en minä tiedä onko se tänä päivänäkö se alkoi se - metsääminen tosiaan
niinhän ne sanoo että sorsastusaika alkoi
no niinhän se voi olla jos ne lie mennyt ihan pyssyjen kanssa sitten niinhän ne mahtoi mennä ja muiden onkivehkeiden ja jotakin siellä höpelehtävät
oliko teidän isä metsämies
ei se ei se paljon ei ne ennen vanhaan niin hyvin
sillä taisi olla yhtä hyvä terveys kuin teillä itselläkin
olihan se ihan se ei pitkään sairastanut oli heinäntekoaika kun tuossa vielä haravoi heiniä tuossa pihassa oli silloin heinää tuolla alempana vähän niin ja se siitä nyykähti sitten jotta se ei omin voimin jaksanut tulla tupaan sitten menivät ne hänen poikansa ja taluttivat sen ja laittoivat sänkyyn ja ja se siinä sitten oliko se viikkokauden vai oliko se vähän pidempään sitten sairasteli ja sitten kuoli
te ette ole usein käynyt lääkäreissä
no onhan minun pitänyt käydä oli kävin minä tässä oli tuo jalka jalka niin kipeä niin kävin sen tähden ja olinhan minä aikoinaan niin olin sairaalassa ihan siinä viidennellä kymmentä vuottahan se oli minulla oli semmoinen jotta piti leikata tuosta - mahasta ihan semmoinen vika siinä on oikein iso arpi sen näkee jotta on siitä leikattu se oli siellä suolistossa se vika suolta piti leikata pois sieltä ja niin siihen nyt sen tuntee jotta siihen aina missä kohden nyt on se se paikka josta on leikattu niin siihen aina välistä koskee mutta ei ole nyt jotta minä olisin sen tähden tarvinnut olla sairaalassa enää se on aina lakannut kun se jonkun aikaa koskee ja minä olen sitten levossa käyn köllöttelemään
ei ole mikään jäsen mennyt poikki koskaan
ei
mikäs semmoinen tauti oli ennen mitä sanottiin rintataudiksi
en minä tiedä -- minkälaista tautia ne sanoi rintataudiksi
tai haastoiko ne polttotaudista
en muista tuotakaan
täällä ei Kerimäellä kuulemma ennen ollut mitään lääkäreitä
no eihän niitä ihan ennen vanhaan niin mitä ollut
kukas täällä osasi parantaa
no ne no tuolla Savonlinnassa oli olihan se nyt siellä tohtori ja kaupungin paikassa niin siellä sitten ja jos ei sinne ketä niin niin jos nyt joku oli joka jotakin tiesi niin avitti sitten neuvoi ja auttoi
sitä ei joka taudin tähden lääkäriin menty
no eihän sitä eikä sitä kannattanut reissuta kun
muistatteko että olisi ollut täällä lähellä jotakin semmoista itseoppinutta joka olisi parantanut sairauksia
mitenkäs se nyt olisi ollut no ne nyt jostakin kuka oli mitä kuullut - tohtorin laitteita ja neuvoja ja niin - jos ne nyt niitä koetteli sitten aina
oliko niistä apua niistä omatekoisista lääkkeistä
no eikös niistä lie jonkun verran ollut kun ne kuitenkin niitä kokeili niin liehän niistä nyt ollut jonkun verran minä nyt en silloin ihan nuorempana kun minä olinkin terve en minä heitä muista niin tarvinneenikaan mitään
ei ole hammasta pakottanut pahemmin
no - hammastahan hammasta pakotti nuorempana mutta en minä ole - nyhäyttänyt niitä hampaita enkä otattanut pois mutta ne on murentunut nyt ei ole kovin pakottanutkaan mutta ne lähtee semmoisina sirpaleina jotta minulla ei ole enää kuin joitakuita rämiä tuolla kahden puolen tuolla ja se on ihan tyhjää mutta minä en arvannut ennemmin jotta teettää hampaat niin kukas hurja nyt enää tämän ikäinen käy teettämään hampaita
että hyvin olette tullut tullut toimeen sen tähden
no pitää sitä tulla sitä pitää mätystää sellaista mitä saa noilla hampailla ja ikenillä niin sitä pitää syödä semmoista leivästä ottaa kuoret pois ja ja koetella syödä jotakin pehmeätä ainetta vain
kuinkas se hampaanpakko ennen parannettiin
no niillä nyt oli jo jotakin jota ne jota ne pisti sinne aina en muista mitä sitä nyt aina laitettiin sinne hampaisiin kyllähän ne jollakin koetteli voidella vaan en minä muista mikähän nyt olisi ollut se mitä ne nyt laittoi oikein jos hampaaseen tuli reikä semmoinen rako niin ne pani oikein noiden pumpuleiden en muista yhtään mitä ne laittoi semmoista jonka ne pisti sinne hampaan koloon jotta mitä se nyt sitten oli
mutta näkö teillä taitaa olla vielä aika hyvä
no en minä näe lasitta en minä näe lasitta lukea kuin ihan noita isoja - kirjaimia mitä nyt on noissa - lehtien nimet Itäsavoa ja ne minä näen ihan ihan reilusti mutta sitten semmoisia pienempiä kirjaimia mitä on en minä niitä näe mutta minulla on hyvät lasit niin niillä minä näen jommoisen tiheän kirjan lukea
mutta liikkua näette hyvin ilman lasitta
no näenhän minä nyt näenhän minä nyt liikkua mutta sain minä hyvät lasit
jos puhutaan vielä
pitääkö minun istua tässä niin tuota nykyisin on tuolla kirkolla semmoinen semmoinen lääkäri joka silmätohtori niin se se tuota kun antoi minulle lasit niin niin minä näen niillä eri hyvin nyt niillä laseilla se sanoi vielä minulle jotta käydä sitten sanomassa hänelle jotta tokko minä näen niillä mutta kun minä olen nähnyt niin en minä ole kehdannut käydä hänelle selostamassa
ennen oli semmoisiakin jotka saivat tuon kaihin paranemaan muistatteko kun semmoinen jää kasvoi tuohon silmään
niin no kuuluihan niille kasvaneen vaan ei minulle ole semmoista - sattunut kasvamaankaan minua vain muuten hiljakseen ruvennut hämärtämään jotta jotta tuota niissä nyt ei ole ollut eri mitään erikoista vaivaa eikä eikä kasvanut niihin mitään kaiheja eikä se vain hiljakseen rupesi hämärtämään ja sen verran hämärtää jotta minä en näe lasitta lukea
kuinkas tuo kaihi ennen parannettiin
sitä minä en sitä minä en ensinkään muista kun